Musik pop ia nanoka te musik yang ala pe'da album esa musik yang neme penyanyi esa tehuna lagu bauk a musik pop ia boe mana'a Ita bisa tamnenen saat Ita mesat ta saat Ita to Ita nanoan Ita keluarga Ita bisa tamnenen karna memang mana'a.